Aretigny matetiky hitako amina posy ai mitovitovy amilay foy tamkivà fogna fa tegna mampiavaka nengny posy ai matetika posy tratry ny aretimaso a le mamoaky kotomaso be regny de mipatroky be ake kotomasonanjy de karakaranjegny <hesitation> de ndraiky koa izy romotry kara le kivà romôhatra regny. Fa de karakaranjegny.